Pos el turrón, el maçapán, que sonin comu palas fiestas i alogu pos perrunillas, las roscas, los pastelis assín ya variaus, los churrus si con chocolati o d'essus moernus enllenus de cosas ducis, las froretas el regalín, los bombonis, las gominolas, los gruñuelus, los muégadus, la sopa d'amendras i alogu toas essas cosas moernas guarretosas que no valin una perra.